Ba in nel ko hayad, ndal gəra inti te haya ti ti nde am ɓe ti keb twazan kiya̰. Aiwa zani yaw wɔ ŋgedadi namko, ɔ ne ʃe. Ni gəra ḭ ti nen han hayan ɗe, ɗe am ɓe zata ke. Ho ɓogo ha̰y tende hina, mi sawa ka̰ to ri koso. Ɔrta guru su ɓa suhugu oro naŋ ka ʃin. Əne də ri ho nə ko de to ɔb jekam kɔ bɔ di to ri jid. Kɔrɔ di tə ɔri ɓi ma rɔɲi a ba ma rɔɲi dara pini. Ma ta inte ha wal ko Wa ki di tri njahan wakit, ki dḭ ho hay mḭ sad naʃ binis sa sigaro yɔ nam- nam. <hesitation> Sa maʃa kar dag nenen kalas ne niɲ kəy. Naŋ le inti ɗəw iti. Ne ŋgeme taa genen to ha walko tu a zan tereg hayin ɗor kri ji. Kab sogo tene guru sine naŋga ʃɛn ku. Deri tuzu tə tar yaŋ ɔriɲ tu zinti. Diri fu ug gəra haŋ na to tɔp ji de ha garay. Hi ɗogo gar momɔ toro nay ko ɔdɔk na, mən osi ut so harak. A y nda osenen ɔgi gi nɔf. Senaŋ rɔdɔk tan, ɔgi ndəro ofo. O na go erge wud mo̰ ge da in kew in bubnen. Mo̰ wɔsi de deb kaltu zinen lazim ko kog saŋin, o hog ni ndo no fo nagud. Tu zi da, ɗe de kaynen, her lo koto mba jidan, dede. Daane ko tezi kiŋtar munə, garteliŋa el mɔn, garte ndiŋ mɔn. Ha fas kiɲ teya hadi bini, de kala torinen tor kay yenen. Ka yeyen ɔr me gəra yen keyi taten, gəra ḭ gəra ɗi tron, rijiŋ, gəra indi gəra hel bini bini. Nam- nam tari gəra eɲḛ, ɗi fene ndel, ɓa gəra eɲan, lokɔn ɗit. Gəra eɲan, gəra eɲan muslim de kuran de ku, o digri na, in gəra heli tariŋ in dro ŋgir ɗi. Ke gəra in gəra ɲuwinda. Bini a de kale de ware ndi oŋ gal gəra i de, ɔliŋ te gəra de zaata ke in ɔrɔ nde kiyaytai. Da ha ɔlko ondreg fene ri ɔndeŋi teya aʃen te jer baru ne inten yako kalas tondro ne ro gəra inti. A wandə njemoto ha gəra hani bini, balenen zaata ke, a ya tin kul. La na haya din tu wa zan te haya tin te haya ta nabinen. Ya ɔŋged, yaa ŋgal haya tabi i no ɓo adi te ɓaɓa in ɔr neʃen kalas, ori ge ne kalas in ɔd rɔynen. Ɗer ris e neʃ a gəra inde, naf a yatu sa moy den ris An ɗee de ur an nana zen in ri bo mbaka o kalas. Te ɓi wazan key mba. Kay den te or na, ta waza di tu zin tɔ nen loke derɔɲ mo̰ te ndiŋ. Lok omen garbo kɔb gutʃe ɔbi ɔb detale na ŋgarkale ne nam in mbuki. Kil napten in be tin tare gare, el mo̰ haben nduzu mo̰ gagbɔrɔɲ gagamɔn. Sawa bɔ ɔbɔt sawa a ku i mbat ki tari gari, nen haya tindi in aŋgal beɲ de. Haya ten gəra inti kar də gew tan, in jan rek kona an ndee ge ndig peru ka bi nde erek na gu, batab iri jan rek. Muŋga ɔr ke batan in daw ɔndi tʃeben Ɔr kab ɔl gaba ge ŋgawuy ne, anas kiki tama a kɔr sene, baden gawuyn dan ɓiri ne ʃeko. Ko kalas batan ɗɔ ŋgor kuwe, ɔr tama gəra in, li jaŋ gəra in he ndumbo nini ɔr dinko. O kalas ti njaŋ ti ɔr teya, anes kə yan tar in ɲir tege, mukaʃten gole ya̰ bini. Ektada ɔr tama gud gəra ini, nalaw garin ku ne gar ku eku. <hesitation> El bamba ɓan haya tindi in te ŋgal gəra in ti. Taha ya tindi ŋgal ɓe inti, lazim ko azam bḭ aʃen, duni ni il waza kə ŋgira tum nderged. De tiri jin te ɓiwi, dede tri jiden peni ɔd ɗiginen ɗɔ kupo. Kayiten tɔhen farag ɔwɔ guten rɔɲ koɲ kɔ kɔti in tori tʃay ti ɔn ana askut anas ke ya̰. Naŋka jogo tot nda man ti ini iri jaŋ ko tḭ ŋged, iri jiŋ kaw re ja abeɲ ri ta ri. Abeɲ na ŋgari ɗi. A tanen lazim to wazan ke ben haya tine. O haya tan na bine aʃan to hadad ke ɓari ɗan. Wa dunin iley ha wal ke tatan ke wazan kiɲ aʃan te hadad ko. Gəra ini na bi nde tri nab jine, o na ɓi nda ɓee ne. Ge be ɓe jaŋ ko, to̰ wen aren o de gəra igin tin ɗe oto ŋgal ɓi ne ko to̰ ŋgon aren, min saa at kɔri de. Ana sere ne ri win tere ge. Haya tine ha lindi te ɔr təreŋ zaata ke. Wal ɓee ine nɔmi ne kafine ko il li ga hadad keɲ, in ndil oto nda, hadad kinja ten. Baden nam ukutʃen ana dar kalas gəra ine kot hiŋgi de ndɔrɔ hine. Ma tak endel beɲ ʃalo̰. Wam iyen